Kelläkeisi om väega erinevit. <hesitation> üts um näütüses sääne, et <hesitation> tä om sääne metallist ja sääl seeh om sääne väikene jublakas, miä käü ringiratast ja sis tuu tekitäski hellü.